La wɛɛlɩ lo ru rɨ kǝ́ akɛɛpǝ, wɨ ke cee ri tɨŋtǝǝkɛɛpǝ amaa pɔɔkɛɛpǝ. kǝ́ pɨ láa karɨ otuyǝ pɨ ŋ ru rɨ awɛ wǝ Kɛɛyǝ láa karɨɨ láa nyɩŋ rɨ na kɛɛyǝ ŋ karɨ tuwǝ ŋ saŋ mɨŋkɨsa Yǝ́ǝ fɨ ǝfɨcamɨkǝ la camɨɨ kǝ́ pɨ lée ri pɨ ŋ fɨ amaa kǝ́. pɨ lǝǝǝ wee pɨ ŋ fɨ wǝ Kǝ́ wɨ láa wʊrʊ wɨ ŋ fɨ wǝ Vǝ́nɨŋ mɛɛyǝ la nyɩŋ na kɛrɩ mɛɛ. kǝ́ ŋ ya nóo wo tuwǝ wɔɔ vǝ́ la nyɩŋ ŋwee ŋ ka ŋwɛɛnɩ wʊ ŋ yɩrɩ. mɨŋ wɨ láa ca na kpɛɛ jwɩɩrǝ we la ca na kpɛɛwɔɔ, ŋwee ŋ wo wɨ Kɨto akɛɛpǝ pɨ láa karɨ otui pɨ ŋ ru rɨ awɛ rɨ erikǝ pɨ láa lɛ pɨ ŋ karɨ otuyǝ pɨ ŋ ru rɨ awɛ rɨ kǝ́ rɔɔrɔɔwǝ wɨ lo furu wǝ Mɨŋ na kɛɛ ya láa yɩrɩ kǝ́ rɔɔrɔɔwǝ wɨ lo furu kǝ́ na kɛɛ ŋ ne yee ŋ nǝ fɨ wɔɔ, wɨ wɨrʊʊkpǝ we wǝ́ ŋwɨ ŋkpɛ ŋ née yee. Pɨ láa karɨ otui pɨ ŋ ru rɨawɛɛ rɨ eweekǝ ke Pɨla fɛɛkpɛɛwǝ pɨ láa karɨ otui pɨ ŋ ru rɨ awɛ rɨ we kǝ́ pɨ lóo toolu wɨ pɨ saŋ wǝ kɨ wɨ poŋ mɨ pɨ wǝ. Pɨ láa lɛ pɨ ŋ karǝ otui pɨ ŋ ru rɨ awɛ rɨ afɩakǝ. Mɨ pɨla awʊrʊkǝ Mɨŋ yoh co nimirǝ yáa nyɩŋ epereceepǝ Kǝ́ vǝ́nɨŋ pɨ la ca kuu pɨ yaa wɔɔ wǝ́ ceŋceŋ ya láa kpa mɨŋ yi curukǝcurukǝ wɔɔ, óo po turu na kɛɛ ya láa karɨ ŋwɨ. Ŋwee ŋ mɨ yee mɨŋkɔɔwe Kɨto pɨ láa karɨ awʊrʊkǝ pɨ ŋ ru rɨ awɛ. Pɨ láa lɛ pɨ ŋ karǝ afiakǝ pɨ ŋ ru rɨ awɛ Pɨ láa karɨ awʊrʊkǝ pɨ ŋ ru, pɨ ŋ nyɩŋ pɨ ŋ ru rɨ awɛ Ofuripǝ, pɨŋ kpɛ pɨ lée yee wɨ mɨŋkɔɔwe, pɨ láa karɨ otuyǝ pɨ ŋ ru rɨ pɨlǝǝ gucorǝ Epɨ we pɨ lée yi rɨ oŋuŋkǝ wǝǝ. Ǝpǝ pɨ láa saŋ rɨ kɨtǝǝ pɨ láa karǝ awɛ Pɨ ru rɨ kǝ́, pɨ lǝ́ǝ nyɩŋ rɔɔrɔɔ kɨ pɨ suu pɨ cɛ rɨ wɨ wǝ Pɨ láa lɛ pɨ ŋ karɨ otui pɨ ŋ ru rɨ kǝ́ vǝnɨŋ pɨ la kɔŋ pɨ la kpɛrɛwǝ, mumuŋye kǝ́ ŋ náa cɛ kpɛrɛ mɨ ŋ saŋ wɔɔ. epiipiipǝ we pɨ láa karɨ wɨ pɨ ŋ nyɩŋ pɨ ŋ ru rɨ omuŋmuŋpǝ we lǝ kpǝŋ. Mɨŋ kpɛrɛ wɨ kɔnʊ omumuŋpǝ we pɨ lée ciu Kǝ́ pɨ la cɛ pɨ lǝ fɨ wɔɔ, epiipiipǝ we pɨ ŋ nyɩŋ, pɨ ŋkpɛ a pɨ ŋ cɛ wʊ Pɨ lɨŋ tɔɔ wʊ kɨto akɛɛpǝ pɨ láa karɨ otui pɨ ŋ ru rɨ awɛ mɨŋkɨsa. Pɨ láa lɛ pɨ ŋ karɨ. otui pɨ ŋ ru rɨ awɛ rɨ kǝ́ pɨ lǝ́ǝ kǝrǝŋ awɛ pɨ fɨ wǝ, kǝ́ pɨ lǝ́ǝ kǝrǝŋ pɨle piyǝ. Mɨ kǝ́ pɨ láa ri pɨ ŋ fɨ wǝ.